دیکھو بھراو، اگھ کدے تمہری لگ گی لاتری؟ آئے ہائے، لاتری کو تسی سیاں دیو؟ لاتری شے کی شے؟ لاتری اس کو آستے جی؟ لاتری تسی ستتی دی قسمت تو جگال دی ہے؟ یعنی لاتری آستے نے؟ بہترین قسم دی شے؟ کو درواسی اور کس دی لگسی؟ اس تا کسے کو کوئی پتا نہیں؟ پتا ہی نہیں ہونا؟ لاتری لگی ہو جانے ہیں! لاتری لگی ہو، کبھی مری لاتری لگ جولا ہے؟ آئے ہائے، کی پوچھتے ہو؟ لگی تو ہونا تک نہیں ورے! امید تے ہے کبھی لگ جولا ہے۔ مری کبھی لاتری لگ جولا ہے! دساں باراں کروڑاں نہیں! آئے ہائے، پھر کی پوچھتے ہو کہ کیا ہو سی؟ تسنگ پتا ہے، پھر کیا ہو سی؟ اس گالہ دادا نہیں پتا! لاتری میں کافی عرصے سوچتا، مری کبھی لاتری لگ جولا ہے؟ آئے ہائے، لگی ہے یہ لاتری! قسمت ہے، قسمت بھی کبھی لگ جولا ہے! پندرہ کروڑاں لاتری! پھر اس لاتری دا کیا ہو سی تے؟ لگ وی جول سی! لگی فرض کرو مری لگی، لاتری لگی مکو تھا گیا پندرہ کروڑ رپیہ! پھر میں اسنال کرنا تے کیا کرنا ہے؟ یہ تسنگ پتا ہے! اس گالہ دادا کسے کو نہیں پتا! منی گانے لا جولا لاٹری پندرا کو رانی نے سبھے پہلے آسا اوس بھیجو خُدا دینا آدھے پیسے دیتا۔ پیسے دے کے پھر اوس تو بعد میں تھوڑا زیادہ روٹا پئی ہے تو سنا دو رانی روپا روپا جی پاۓ بڑا۔ سرکار دھاروی کے جا بڑا سا دھوترے غم بھرے بہترین کی سندرتا بڑھائی کے زیادہ رچا تو باقی بہترین کی سندھ جا پڑھائی کے پھول گلاب جل کے سہارا بہترین کے سنگ جا پاۓ میں بنانی ہے۔ بڑھاۓ کے اتار رہے ہیں۔ سنجیو پھر وی اسی ماری لاڈلی لاڈلی بیٹی کیوں؟ گھڑی فلم میں بہترین کی سندھیا پاس تیگری راستہ ذرا سا کورولا گھڑی رستے رستے گھڑی آرسی ایسا بہترین کی گنتی پاس تیگری راسانگری تھے۔ پرسن تو سائے سیکر سا سکواڈ لاٹری لگنا لاٹری کی بیماری لگی اس وقت بہترین کے سمیرالا کے بھی۔ تیرے ساڈو صاحب، پھر بھی تُو سمپت آپ۔ ایسی غلطی تو سر پروگرام ہے۔ ذرا السلام علیکم، السلام بات تو بات کیتے تھے پر انجولتا ٹھاکر چلا جو ۷ اکوٹ تو منیا دھام چلا جا۔ پھر سے ۲۰۰ سکوئیر لاڈلی، لاڈلی، لاڈلی، لاڈلی، لاڈلی، لاڈلی، لاڈلی موجود دُور دی چیزیں۔ پیریاڈ آئے تو وڈا اچھا ٹائم گزر گیا۔ اُس لاٹری ریبز بہترین دے اندر ٹائم گُرور تو لاٹری لگ جیلا پڈرونہ خبر بھیجنا کہ آپ نے فرسٹ کلاس اے سی اگر سیکھا، سی پی سی نصیب سی۔ عمر راگسی، آج کرشی سیشن ضروری ہے۔ آج کی تا عمر دی تیجسوتا جلدی رہوگے تو پھر نا تو میں گوگل دے چلیگی ہو۔ دل کے تم آڈیو ماری جلے، جلے پیسہ لاٹری لاٹری ریپیئر سی او سی تیجا جی کے اُدھر بہترین کے سندرج میں کاما میں پھر تو فرسٹ کلاس کا شوپیس ہو۔ عمرہ کرو، آج کرو لاٹری دے پیشنٹ کو دعوت دی۔ جب سنجیو کھاؤ پیو عیش کرو نہ گھٹے رے اٹریا ادھر کھڑے ہو، تنگ کرے یا طلاق کھڑیا بہترین کی سندرا کانڈ گیتا سستی لاٹری دیو موگرا ماتا دیسی دے دیجئے کے مہلا گیت پندرا کروڑ کی لاٹری کب جلے گی؟ بیٹری فیروز اُسے ماجھیا شی ایک رات کون مانگ لیتے ایک رات مُنڈی بھی ایک رات تو کو ہٹالے رائٹر چلو۔ ایک رات لتا لیٹ آئے۔ چلو پھر ہو تو اپنی زندگی کو انجوائے کرو بہترین کے ساتھ۔ پیسے نال کیا سانئی کھڑے، ایہہ تھی رہنے، بندے دور جلدن، بنا جلدرے سی۔ پیسے توں ستے تھی رہیز، ایسا سٹے اپنے زندگی بے کھا ہو پیو یا شی کرو، کسی کوں ستا کرو، خراب کرو، ایہہ بو ضروری کوں مجبورا اسکو داواں۔ دلگ سمجھو دے ہو، آپ نے آس پروس، اید اید، اور امرا نظر رکھیں، ضروری نوں ضروری کریں۔ ٹھیک اے، تیس آی ضروری، اس تے سمجھو، سانجھو، اے ربّتا۔ کس تے آی پڑے؟ تیس آی بہتے، سانوں جیوݨ لے، سانجو راہ۔ اس تانگرے جو، اس تے لے دے، ایہہ تے انجام قضا یا قسمت بݨ دے۔ قضا دے اُتے کوئی نہیں، تو سنگت پا کرے تے وی اُتے نہیں، تو سند پا کرے تے وی اُتے نہیں، تو ربّ دے بس خالقِ طاقت۔ اس تے تاں پل بدلݨ، لوکاں دے پل بدلݨ، اس توں بچی لنگھݨ، اس توں باہر تان لنگھݨ، اس توں باہر لنگھݨ، اس سانگوں سواں اسی۔ اجر اسی، اجر دا سمجھو، اجر اسی، سانگوں اجر۔ اس سانگوں، اس تے نیاں کوئی ہور فلاح دا کم اے۔ تلدے دا سا جائی بیاہ دی نہیں چردی، روڈ دا چھیڑا، اس جائی بیاہ توں ٹُٹا۔ تو سامݨے چھوڑیا، اپݨی گلا تے رکھ پے سنگ بچو۔ اس سانواں سا رزق دی راہ، اپݨے جائی بیاہ پاݨی نہیں۔ مثال دے تو ارتے در را بے پانی نہیں تو سنکے کرنے در را تستی لگی دی الاتری اور لاتری دی تو سنک پیسے دکھا جو سو خاصو تموک بی جو سن پیسے جو اموک کے فر تستی کے قصو ایسستے تستی لگی دی الاتری تستی دے ہو یعنے اندر را علاقے پانی نہیں پانی آنہ ایتا پرشانی بنی تو سی بیس میں لگر کو تھا کھو کھونال دا وہ نہ لوگوں کو کھو کھونال و جا دونتا کھو اس بے پانی آسی اوستا سواب تستیخاتے بہانا ایرے سی چاہے پانسو سالگو دوگہ دوگہ دا سو سالگو دوگہ دے پجا دونتاک پانی ہے تستیخاتے بھی اوستا سواب آنا ایرے سی ایسستے فلائی کم کرے ہو لاتری تستی لگی بیترین کے سمدے کم کرسا سی آپ بی کرسا تی بیترین کے سمدان آزام اسی پھر تو سنکسا جی بھی دہتیو یا قبرستانستے جگانی جد آج کل سب تو بڑھا مسل ہے قبرستانستے جگانی قبرستانستے لاتری دیا پیسیں بجی چاہے قبرستانے گو پیسے دیتے یا رازیں گیا کنال دو کنالیں چھوڑ دے قبرستانستے او پھر قبرستانستے بھی اللہ درسی بان یوتسن دے اگالا لاتری دیتے دیتے ہیں تستی لگ جولانا بس تستی کس مد جاگی سمجھو! لاٹری پے سوں مزا وی کجھ تے ہور ای۔ لاٹری جس وقت لگ جُلدی اے، بہترین دے سدھ آہو ہو لور جولو۔ اسلم آباد جولو آہ۔ اسلام آباد تاں تُساں جڑاندے او۔ اسلام آباد جولو، لور جولو، پشور جولو، کوٹا دے۔ ہاں چاہو تاں کوٹی لنگ جولو۔ کوٹا نئیں تیل تے جُل دے راہے او واگا بارر جولو، پھیرو، موج ساری بہترین دے سمانیا لا کے وی پھیرو تورو کھاؤ پیو۔ بچے گوداو۔ ٹھیک اے جی بچیاں تے بنو تے لوکاں تے بنو چیزیں سارا کجھ کرو۔ بہترین دے سدھ دوا بزرگی سی سستا۔ تے اے لاٹری سیڑھی اے بس۔ لاٹری ضروری اے جی۔ اک لاٹری جی ہاری لگی تاں بس وڈی ایہی ایسی ہوسی۔ بہترین دے سدھی مطلب اے پیسہ وی ہو گیا، کار وی ہو گئی، فرض کرو کار وَن جلدی بنیگی۔ گھڑی چاکری، کار ہو گئی، گھڑی چاکری اپݨی سکون دی زندگی گزرو، نہا لو کریئے مسجد دے صلاح دے وی وڈے چھوڑو۔ سہاگ جی کمار، انام لاٹری وی اے، لاٹری جیب سی وی اے تے سارا کجھ اے تے تُساں توں، سواد وی کماؤ۔ بہترین دے سندے کم۔" تسی کارہتے ہو اینا پیسیاں دے، تے پھر او ٹورو اپنی زندگی خوشگوار بڑھاؤ، پھر مڑی در ٹورو، مڑی نے جڑ دے، کون بنگلے چڑ جولو، کون بنگلے نے جڑ دے، تسی اس طرح کرو، بابو سا ٹاپ چڑ جولو، او در پھر او ٹورو، اے بہترین اپنی زندگی اچھی سونی گزارو، پھر او ٹورو یاشی کرو، تے اسی دے نال زندگی اپنی سوبا اٹھو۔ پانچ وقت دینا نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر تسی سوپا ہی نماز پڑھ کے آؤ ناشتہ کرو، ناشتہ کر کے بہترین قسم دا، تسی گاڑی، لٹری دے پیسیں گاڑی ہے سٹارٹ کیتی، بہترین قسم دی، نال دو چار سنگی پکڑے، آؤ جی آئی فلانے ڈائی پھیننا جڑدے ہیں۔ فرض کرو تسی جڑدے ہو، آؤ ناتھا گلی جڑدے آج، فرض کی تا ناتھا گلی تو لنگ جاؤ تسی، اتھو گیا منظرے منظرے جڑو، اب تو بعد، اب تو بعد او مڑی او مری روڈ آتا ہے، مری روڈ آتا ہے، او تنگ جڑو، جڑو جولاگاتو سنگاجو، سی ناتھا گلی، ناتھا گلی جڑو اپنی چٹائیاں سٹو بہترین قسم دیاں، بے او پوجو، تھارو ٹی شٹی کھاؤ دیاری، پھر او ٹورو اتھو لنگ جولو مریا لٹائے، مری جڑ دے ہو پھر مرضی نہ جڑ دے، یو بیے تو لنگ جولو، یو بیے جڑو پھر او ٹورو، او تا چہر لیفٹ لگی دی ہے بہترین قسم دی. دو چار ہزار ایک سو اُس تک ٹکٹ ہے، چیئر لے پھٹ آئے بیٹھو تلو بیٹھو تاکی دی چوٹی اگاز پوے سو تاکی دی چوٹی اُتار دے سنگ چیئر لے پھٹ لیک اینپھیرو ٹورو اپنا بہترین نظارے کرو علاقے دے ہو علاقے دے سو پھیرو تو بات جسٹ ٹائم تُسی پھیر سو ٹور سو یا شی کرو سو۔ پورے لا کے دیکھ کے پھیرو تو بعد پھیر جیل لے پھٹ آتے بو جیل لے پھٹ آتے بیسو پھیر تلا منڈی رے جی سی دے تو سی پھیر تلاڑے سو بہترین نظارہ اور ایسی پھیرو تُو تُو سی پھیرو ٹورو اور بازارک چر جوڑو اُتھوڑے بازار میں۔ شاپن تو سب تھوڑی مہنگی پیسی یہ سب جان بچانے کرو کیونکہ لاٹری سارے پیسے اُدھر مَکا کے آ رہے سو اُٹھ پیسے شاپن تھوڑی کرو شاپن تو اِس ٹائم تُسی تھوڑی کرو سو بھگوان سرو سو کے اپنے تھوڑے پیسے ہیں او مُڑ کے آ رہے سو۔ او تھکی کے پیسے زیادہ لگ دے نا اُسے لا کے بھی تو اپنی یاشی کرو پھیر کُشتی لگی تھی اُسی لاٹری پھیرو ٹھورو مِل کے آ رہو، پھیر اِدھر اپنے علاقے میں دیکھو کوئی غریب مسکین اور سنیال مدد مددت کرو۔ ٹھیک ہے لاٹری یا پیسہ تو زیادہ تو یار 10 نہیں کھلدا ہے یاشی ہے یاشی ہو لاٹری پیسے بھی بہت ہے یاشی ہے اوہ مزے ہی مزے نی لاٹری تھی پیسے بھی تے پھیر تو سکھا سو پیسو بہترین قسم دے رہے سو۔ تے پھر تسی دوئے دے رہے ہو بھاؤ تو ایک نواں پروگرام بنا چھوڑا اپنا۔ یارا آج نوے پروگرام آتے چلساں، آج نویں جائی تے جُلساں، نویں علاقے کو جُلساں۔ پھر تسی اس طرح کرو ملے حلالے تے میتے یا تائیں یارا پراتی سیاہو اپنے کار فاس کلاس ہے یاشی کرو۔ صبح اٹھو تاں نواں پروگرام ہے بڑھاؤ دو چار سنگی پکڑو نا۔ دو چار سنگی پکڑو دا کھوئی جنے کن بندلے جُلدے ہیں۔ کن بندلیا پروگرام بڑھاؤ۔ کن بندلیا جیوے تسی پروگرام بڑھاؤ۔ سب تو پہلے تسان کو ایک انگیٹھیاں کرنو۔ انگیٹھیاں نال کوڑے کرنو۔ نال سکھاں کرنو۔ سکھاں تسی کرنو۔ پھر تسی اس طرح کرو۔ بخراں گوشت تھوڑا ہے کرنو۔ موٹا گوشت کھاؤ۔ نال اپنے کھانا پینا سارا سمان راہو۔ بہترین آنکھیں گڑی بھی راہ سو۔ راشکے پھر دو چار آدمی نال دو چار چٹائیاں۔ یہ یاد رہو چٹائیاں بھی راہ چھوڑو۔ نال کمبلان دی ضرورت ہے۔ کمبل بھی راہ چھوڑو گرم کمبل۔ اتا چلے جیو۔ پھر تسی اتھو جاؤ تو شنگیری شنگیری ہو موڈو جیو تاں۔ ہنٹیری روڈا تے۔ ہنٹیری روڈا تے آرام آرام آرام آرام نال تسی اتھا جُل دے جُلوں۔ نال تسی نظارے کرسو۔ تلا پورے علاقے دے نظارے ہو سن بہترین قسم دا محول سی عجیبان کوکور تسانگ نظرا سن. پہلے توں سنگ نظر آسن راہ بچ شکار سارا نظر آسی توں سنگو بہترین جردیاں جردیاں توں سنگو پوچ جلو کون ونگ لگے جیستے تسی کون ونگ لگے جسو کون ونگ لگے پوچ کے اپنی چٹائیاں لایاں لکڑیاں اوپر دے ایک دو کر کے لکڑیاں چونیاں لکڑیاں چون کے تسی کہنا سو لکڑیاں کہنا سو لکڑیاں آن کے تسی جڑہ تے لکڑیاں آن کے آگ والو سب توں پہلے توں سنگ بالی آگ آگ والو نال تپو ہگی کو نال اتا پاستے پکانہ ٹکانہ دا کام شروع کر چھوڑو پکایا ٹکایا کھادا پیتا بہترین قسم دا باربی کیو کرو۔ پھر تسی مرضی جے کچھ کر دیو کرو بہترین قسم دا کھاؤ پیو بہترین نظام چلاو دا۔ پھر ایک ہی چیز آتی ہے اور ہارتی سینہ آستی کھلے آسمان آتا لا توں سنگ نہیں سینا کی ایک توں سنگ کولوں سینہ لٹری دے پیسے پیسے بھی کول پہدن پھر نال توں سنگ دی اپنی جان دی حفاظت بھی کرنی ہے۔ توں سنگ اس کمرے بنگلہ جڑا ہے نا بنگلہ کون بنگلے تے بنگلہ اس بنگلے دے اندر چلے جلو اندر جل کے روم بے آپاس تے بسترے لاؤ آپاس تے چٹائیاں لاؤ چٹائیاں لاؤ سو پھر سو تا لیٹ جلو لیٹ سو تسی بہترین قسم دے سہجو سو. سینا نال جڑے تسی سو راتھی ریشٹ کرو سو بھا راتھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑنا باہر نہیں پھیلنا کہ اتھا جنگلی جانور بھی ہیں شہر اس علاقے وچ، پگھیار ہیں بندر ہیں ہر چیز خطرناک چیزیں بھی اتھا موجود ہیں لیکن اتھو تسی کچھ بھی نہیں آتے ہیں جدوں تک تسی انہاں نال نہیں چھڑیا۔ جدوں ٹائم تسی انہاں نال چھڑیا یعنی راتھی تسی باہر نکل جالو ایک آلتہ موگولے پھر تے ظاہر انہاں داوت دینے ہے آؤ موگوں کھاؤ کہ اس طرح تسی کمرے اپنے بھی رہو سیف رہو۔ صبح لوہ باہر نکل جالو اینہیں اتھا خطرہ اتنا نہیں لیکن ایک ہر چیز اتھا ہندی ہے اس طرح تسی اپنے آپ کو سیف رہو راتھی اتھا سو صبح اتھو تسی جنہوں پریندیاں دیاں آوازاں مختلف قسم دیاں آوازاں صبح صبح آسن ٹھیک ہے جی چریں بولسن پرین بولسن ہر چیز بولسی تسی بہترین قسم دا نظارہ ہونی تسی دیکھ سو ہر آواز موسم دیکھ سو چڑی بوٹیاں اتھا پانی جڑی بوٹیاں نو سی پھولو سن ہر چیز ہونی بہترین قسم دا تسی علاقہ دیکھ سو تے گالے جی ہے کہ یہ گال ہے. تھو تسی پھر اوٹو رو کون بنگلے تے پھیرہ گا تھوڑا نال پردے ٹائپ والا کوٹ دو۔ کوٹ دے سو، پردے کوٹ آیا تو نظارے کرو۔ یہ اس دی سرن ویلی دے نظارے کرو۔ سارے نظارے تسی کرو۔ تو آج کل پھول کھلی ہیں بہترین باہر دا موسم آئے دا آج کل۔ موسم باہر آئی دی ہے اس تے ساتھے۔ باہر دا تسی دے سو پھول بوٹیاں نال لگے دن۔ بوٹے پاری دن پھولان نال۔ پھول تاروں پھر اس تو بعد تسی آلاگ یاد کر کے پھول تار سو پھول اردے پردے پھول لگے دن۔ پھول دیکھ سو پھر تسی یہ کہ باہر ہے ہر چیز بے رسپید ہونی ہے۔ کنک لگی دی ہو سی پھل لگی دی ہو سن۔ ہر چیز تسی دیکھ سو۔ ٹھیک ہے جی پھر اس علاقے ہو تسی جس ٹائم تلاش ہو۔ پھر دیاڑ اتھا گزارو روٹی شٹی کھا کے پھر شامی اتھو نکلو۔ تریہ چار بجے بہترین آرام آرام نال آؤ۔ پھر راویو فاریسٹ آلیں بنگلے آندھیں۔ پاک جرمن پروجیکٹ آلیں دے بنگلے آسن راوی رہائشہ سی۔ اتھا تھوڑی دیر تسی پھرو ٹرو اپنا انجواۓ کرو۔ بہترین قسم دے انجوا۩ کرو۔ پھر اتھو تسی سین کہری منسرا پہنچا سو.